<noise> Alen polateti, nemachame kapsa neyae komaru, neyae koimkei sapondo nyuu ko mara ko polatet nepo radiot, nepo seset, ak nepo wakat ngewachi iarakeni ilen ngokakoyak nee, koyoksa sese ipwoti tukun chechang. Ipwoti chorset nekakoyaki ngotos kakonyo chito akoi kurkee ng'uungii kosautit nemuuch iarakenchi misiing'ii konatok.